﻿Yuuwi wi ghu kuʒi p'iyatiʒa ghi gma ghi baya ghi khikhiya umau ghi kuʒa p’iyati Vara khii ci’i Varakhi ghi piyau ghighu buji har Varakhai ghan wa Vari Caba wu ndaka p'a Sinnakai C’iyu duʒa ghicau ghighu baya ghu kuʒi p’iyatiu caba. Wunadi usani mai khikhiya vara ma ba Jos ghi wi ta ƙumiyakai mada kumiya gwa cadi umaghuma na ghama bima ai mai kuma wuyawani Suba kwi Sinau dama Caba ghi diwiva gha wa vari caba wu ndaka p’a Sinakai so hi balthin bahi kwakumimu yani bu ma ndaka Khi tsagyi ti nunuwa Khin tsagyi, Khin Subana Khin tsagyi Khiu din buwa ghumi khin cani Caba wa kumau didididi varakhai ghau waku varau pu wa ndaka Sinna wuyanu wa di divunai wi ma vari yayawani ma bimu ghi hala badiya ti <noise> jinghuma mana mana mana duniyai mai ghi naha gha wu yani ɓakwi, ghama Ithimu ghu dana kafun ma ƙhiɓa cica ghuwai Sai ghima umi dinan waji di mira jiɓɓun di bomi khiji mati civuna ma bamu da wa kuʒa vahahiu pani-pani. <noise> Wa naha Suban pani-pani wi wa p’usi di ngudaka wiwa pusi ba talth wi wahusi a p’a wuyan wi wa nahusi gmama hi p’u wayana gma yunwani subu biwi’i wa ndaka ba naha wuyawain subu wukhu nahau bu wakwi taɓa nakhisin ghi ma bimu di wuya yuuwi wa ya dathi va ibbi ti tsuwari ma may Kiya dinan Sam mati Civun tighi tsuwara wa naha wuyan Subu cuni dahi wa na wuyau ya muc’a Wuyanwani dahi mutikhima cadi bulaau buma ʒimu muti ra ba'a zimu dahi gma diu di subau dahi ghama bima ya can ghumasin caba wi ta diyuni bu ma khin cani mati cuvuma a tati gyisha njukwa di tassi wayai mau can gma a sinna ƙwi suba girtakai <noise> shike nan Sai hi bugayi gwa ca di’i ma gyidusi ma gyidusi sa ma kuzi khiɓi caba Sai ma nahayi tati Sippakai <noise> lihihi cicayi cani tati unthin to waku Varawi’i wu ndaka Sinna wi ta wuyanu ghi ma bimu ghi ghisha badi yani’i mai p’a Supa car gma vahin ɓakw ma kuʒa p’iyatin ghi ma uni khi lthin wee ghi ma p’ilthin. <noise> Aima hi tsitsighi mun ghi ma uma guughuma man gwa maghi bujilthi ghima uma ghi ghu ma uma thin gwan hi buyi mu ghi ya uma yuusin hi <noise> aimu ɓadiyana me kuʒa gma p’iyatina ma umi wali uuu babu hiya wai <noise> dim ma kuʒi p’iyatina so di taƙƙaice muna buju Vara Kai Varakai ca ghica ghan Sinna Varakai ca Kumiya sinna Varakai ca zha Sinnakhi ti Sinna Wa un wee Sai wa ya zhahiyi bee ma tsiga ƙwanya khin Subana din kwahi mbanwi <noise> bawu takhi ma tsigyi mu khin wan ghama ghan wani ithilitina ghan tatai mun dama fata khin Wanu ghi ndaka fata khin wanu ghama miya ghama <noise> ghi kuʒa p’iyati Varakai baghu bayan ghi kumi wuyan wani ɓakwi Sai ghu kuʒi p’iyatina khin kowai ma ma ndaka iya tsagyi ƙwaya mun mun ba fatai ba wi wuu wi wiyani bu dama uma khin wani har mun gaba hiyawi har mun khiya naha mbasakhi wi so Varakai ci p’iyau gma ghi kuʒa p’iyati Varakai we bama umiya. <noise>